Misy karazany telo ndraiky zany tsakitsaky lagniky agnatign'ny herinandro araiky <hesitation> zare telo io <hesitation> sambôsy zao <hesitation> dimy akeo de nem roapolo karaha an'igny <noise> de <hesitation> brôsety ndraiky zah malagny dimy mby folo karangniny.